चिमटा एक प्रकारको पकडन ताहिँ प्रयोग होनबारो औजार हए । जाको प्रयोग तमान काममे करत हएँ । जाको खास काम कहेसे कोइ चिझ वस्तुके पकडन, दबान, लचान, घुमान और तोरन ताहिँ होतहए । हिंया चिमटक तमान काम लिखो गओ हए जैसि: चिझ वस्तु पकडन: तमानसे चिझ वस्तुके पकडन और एकए ठिन स्थिर रखान प्रयोग करत हएँ । काँटो निकारन, अस्पतालमे समान पकड्न, भुन्टा भुजन, रोटी सेंकन, पुरी लौटन चिमटाको प्रयोग होत हए । आकार परिवर्तन करन: चिमटासे कोइ वस्तुको आकार परिवर्तन करन मद्दत करत हए, जैसि: तारके घुमाएके आकार बदलन । छोटे छोटे वस्तुमे टेप वा लत्ता कसन: छोटे छोटे सर्किटकी लाइन वा इलेक्ट्रोनिक उपकरणमे तार काटन वा जोडनको काममे फिर चिमटक प्रयोग करत हएँ ।